<hesitation> inni punna nu nganua bahanna nu riek a kalukunna iya lohe bangsa anua punna dumpiya rie rikua anu <hesitation> baruasa anjo barua-baruasayya <hesitation> kalukupa anjona na anjari ka tala <hesitation> tala anjari punna anrek kalukunna rie to riakua onde-onde injo onde-ondea pasti risare kaluku, injo onde-ondea nu anu nu bundara <hesitation> injo punna rikanrei injoa nu sipak, jari riek todo anu apasse <hesitation> cendolo <hesitation> injo cendoloa punna anu to apalagi punna <hesitation> ri kanre ripasi lau es, es-es cendolo to ou nu sipa apalagi punna tangnga na alloa hambang-hambang na hambang-hambang na alooa <hesitation> assipa pa iya <hesitation> apasse-apasse injo, <hesitation> <laughs> <hesitation> riek todo ri anu <hesitation> dumpi <hesitation> rikua rokok-rokok reokok-rokok cangkuni' <hesitation> injo ri anu to <hesitation> pasti rie to kalukunna <hesitation> kaluku <hesitation> anunna <hesitation> lalangang na minjo beuh, injo assipa iya riek todo anu <hesitation> apa <hesitation> lahara injo laharayya, lahara jangang, <hesitation> ngisse todo lahara <hesitation> lahara <hesitation> puso, <hesitation> <hesitation> injo tala anjari i <hesitation> harus mentoppi riek kalukunna na anjari injo laharayya ka punna anrek lahara na tala sipak i, jari anu harus mentoppi riek kaluku apalagi punna lahara jangang beuh injo ripasilau anu pasilau kanre atauka ripasi inungi anu <hesitation> ballo atau tuak beuh injo sipak iya punna nganui si uppa mento i punna anu punna lahara na tuak <hesitation> jari punna <hesitation> nu anu battua ri kalukua iya nu bahan da battu ri kulakua to lohe